Za i ngiahy tegna misy problème tegna geda ai, hitanà boka ngiahy taninay le ambanivôlonay any, izy i bôka mamokatra de misy ôlo amin-jay misy ôlo misimisy vôla zay mitady handoava taninay i de zahay ndraiky misy ôlo mi-proposer aminay hoe mila managna vôla vingt millions, igny am- <hesitation> ikarakarany taninay amin-jay mbô tsy lasan'le ôlona, fa zahay zahay bôka ngiahy tsisy vôla ke tegna tegna vaky mihitsy lôhako io mikoragna aminà io ai, sao de anà ngiahy mbô afaka magnampy hely zaha amin-jany?